اول حاجة قطعت الان ثاني حاجة تفظلها مكان توجد لها مساحة كافية مناسبة <hesitation> تقرأ ثالث حاجة تقرأ حجها كيفية تركيبها وكيفية استخدامها وكذا تتأكد ان عندك الادوات الكافية من <hesitation> سقروبات ومطارج وكدا ثمن نتوكل على الله امشي مع الخطوات واحدة واحدة بتوصل